ദിഫ്ഫേരേന്ത് ത്യ്പേസ് ഓഫ് ദ്രേസ്സേസ് ദ്രേസ്സേസ് കിലൌ വേഅഥേര്। കേ തക്കന് ഥേ പദ്വേരു ഔ ല സ്ത്യ്ലേ ആദിപ്ന്ദു ഔ അകല് അഗല് ല തസ്തേ ഗിബു പന്ഥന കിലൌ സരീ അവേനു പ്രഏ। മധ്മേഗു ഫുന്ക്സിഓനഗു പര്ത്യ്ഗു ഫോര്മല് ഏവേന്ത്സഗു പോര। പദ്വേരു ഇതു ചോത്തോനു, സില്കു, ബനരുഛി, കന്ഛി വരമു। അന്ഛ പ്രഏ വരിഏത്യ് വരിഏത്യ് സരീരുല്ല അന്ഛ ലേഹേന്ഗ। അവപുര സമ്ഭ്രദൈക ഏവേന്തു ബുക മധ്മേഗു അന്ഛ പ്രഏ। പദ്വേരു ഭുക അനര്കലി, മേസ്സ്യ് ദ്രേസ്സു, ഗവുനു, ശോര്ത്। ദ്രേസ്സു ജുമ്പ്സുഇതു അന്ഛ പ്രഏ വരിഏത്യ് വരിഏത്യ് ദ്രേസ്സേരുല്ല।